ما بعتقد إنه من بين بني البشر من يستطيع الإجابة بشكل جازم على هذا السؤال، ولكن هناك مثال وهو الأحلام، الأحلام نظام محاكاة من صنع العقل حسب ظننا، نحنا نتذكر الأحلام بعد ما نصحى <hesitation> ننظر إليها كذكريات ربما تكون واظحة لدى البعظ، ومشوشة لدى البعظ الآخر، ولكن لو قدر لك تجربة ما يسمونه الأحلام الواعية، فستختلف نظرتك للحلم.